ارے میاں شیوینگ کریم کا اصلی کام ہے شیو کو سمووت اور سیف بنانا، جب ہم داڑیاں یا موچھیں شیو کرتے نا ڈیریکٹلی ریزر سے اوپر جاؤ گے تو <hesitation> سکن رف ہو سکتا، کٹ لگ سکتا <hesitation> ایریٹیشن آ سکتا، اب یہاں پہ شیوینگ کریم کا میجک شروع ہوتا، کریم لگایا، اکدم سافٹ اور پروٹیکشن لیئر بن جاتی، ریزر ایزیلی گلائڈ کرتا بال سمووتلی کٹ ہو جاتے اور سکن اکدم مست سیف رہتی اپنی اور صرف کٹ پروٹیکشن نہیں کرتا، مویسچرائز بھی کرتا، ڈرائی سکن والے بھائی لوگ کو فل کمفورٹ ملتا اگر سینٹڈ کریم یوز کرے نا تو ایکسٹرا مست فریش فیلنگ بھی آتی اکدم کانفیڈنٹ لک کے ساتھ شورٹ بیئرڈ، کلین شیو یا سٹائلنگ کے لیے بھی پرفیکٹ ہوتی، سمجھے میاں شیوینگ کریم کا کام صرف فوم نہیں، سمووت شیو، اریٹیشن فری اور سکن کو فل کیئر دینے کا لگایا، شیو کیا اور لک اکدم کلاسی آیا